महाना खर्चों पर नज़र रखने क खातिर, एक बजट बनावा और खर्चों का रिकॉर्ड रख। खर्चों को श्रेणियों में बांटकर ट्रैक करा, और नियमित रूप से समीक्षा करा। ऐप्स या स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल करा, ताकि आप खर्चों पर नियंत्रण रख सकु और हमरू बजट भी खराब न हो ये खातिर अप्डा खर्चा पर ढंग सी ध्यान देवा।